Al e ëmpurtant avei ël senso dë l'umorizmo për fe ri-i gl'autri ma al e pa dit chë tüi <hesitation> l'uma